जो सब्जियारो तीनुका जोगर। आपका जो मासन स्वाध आउना रहे। जो सब्जियारो की फूल गोबी बेंगर ने सुप हेकाई। अगर आपका हीनुका जो भूँजीन रांजें। थीन और सब मासन स्वाध ने तुस्वात से न ही। एं पॉष्टिक ने एक स्याकाहारी यंजेन बोन जाई। कटल ना मस्रुम ही सब भी हमसा करे थी। ये सब भी बोन जाए अगर अपना हीनुका जो भूंजीन हई सूप। ये स्याकाहारी यंजेन बन सके।